Lɛtaarɨwǝ wǝǝ wɨ ri rɨ tukpatɩwǝ lɛtaarɨwǝ mɨŋkǝ pɨ láa tɛŋ wǝ ri safwe ri safwe ŋ náa ŋ náa taanɨ aŋwa ǝrɨkǝ kpɨlo la safwe. <hesitation> kɛɛmʊrʊ ǝ lɨŋ mɨ fɨ kpɛɛmʊrʊwǝ rɛ mɨ ka nyɩ a ya lǝ́ǝ fɨ kpɛɛmʊrʊ a le yee mɨ lä wɛ rɛɛyɩ. Rɛ mɨ lö yupurǝ we a laa yaa ŋ le amɨ nyɩɩ rɨ mǝrǝ a- a láa mweŋ lö nyuŋkpǝ wǝ we a lǝǝ pɨ wǝ jirǝ jeŋceŋ le Worokoyǝ ŋ pǝ fɨ ŋ koonu lǝ̈ wɨ ri lɛtaarɨwǝ la kɨtakǝ.